ننصح بش يداوم على الرياضه. لخاطر الرياضه إتحسن له مالصحه الجسديه بتاعه وثاني تبعد عليه جميع لمراض ولذلك لازم يداوم عليها على خاطر الرياضه تعطي له جسم مسياف شباب علاخر وعلى ذيك لازم يداوم عليها بش اتألق بجسم شباب.